Vakinao lasietinay a! Aoy angahy e! Lasietinay tianay be ty de novakianao. Ah! tsy magnino aby fa ao fa al- alana agnaty sase ty foagna i tapatapaka tapatapakananjy io am'zainy sy mampaharatra fa tsy magnino aby! Aza mieritreritra hoe hanolo an'ty fa <hesitation> olombelona koa sy mainsy misy foagna raha voadona de lasaka de vaky, fa tsy magnino aby io.